Gne <hesitation> filtre à eau zany, da raha fomba raiky zay akoa <hesitation> haninao sary <hesitation> kaopikaopy zakabe avao izy nefa misy <hesitation> veravera gny <hesitation> plastiky zay gn'aminazy, da avy eo koa misy raha manivagne loto miboaka aminazy ambony ao alohany hizosoagne rano madio aminazy, zay pôzipôzigny.